Tati, yo liimoore non, hormorteende. Sabi ko ɓuri heewde fuf tati kulle ɗee ɓametee. Fay so huunde an wiyee cawreɗaa faa cile tati wiyetee. Walla waatagol, ɗun cile tati non. <hesitation> Tati yo jogii <laughs> sifaaji kuurɗi.